Gny fitova hampisako aloha hampafantarako olo hoe gadra agnatin'ny ze toera zay aho. Sarosarotsy aloha zany gny hikiakiaky avao mety tsy ho ren'olo satria ambony be loatsy le trano na tilikambo misy anaha igny. Fa gny hataoko angamba hitadia lala. Hitadia lala hidignako bokegny na boka amy gny lafenetra, magnaniky midina na mamaky any le trano mba higorisagnako megna ambany atiky. Tadiaviko ze fomba zany hialako zaho raiky. Sarotsy gny hitokava olo amy ze fotoana zay no hanao mihidy ambony tilikambo ambony be zay.